Ko ɗumɗi waɗɗi, kayitugal keeri foti njammugo jowri lewruɗi so haje feere fi fiildeeji. Ko tokki ɓe ɗum neɗɗa ko feere fotaade e leyƴi, wi'aajo suufu e ɓe njama. So kayitugal ɗum njahi ɓe ɓuri laawol walla baɗɗum ngal.